Molo mambuat bagas kan ima kadang kan <noise> molo sannari ligin ia iligin halak do iba songon dia do kaluarga nai mambaen horja na kan tai molo jau totap ma porlu dei horjai kan songon sakali sa umur hidup dei kan tai maligin ligin keadaan ma molo pokokna lengkap adat nai lengkap agama nai i sajo ma molo jau kan molo baen horja pe iba pe godang godang baen aha dei kan maksudna molo abis horja ma iba habis marbagas ma iba baen ma horja na godang i kan accogot na songon dia iba mangoluna inda boto alana ma habis ma epeng niba baen horjai kan tai molo jau kan cukup ma songon dia ma mambaen adat i langkap adat na lengkap agamona cukup ma i molo jau na-na inda na godang godang tu tai cukup songoni do molo ima molo godang accogot get mangan pe iba inda dong be hepeng alana baen horja i kan kadang ima kadang sala persepsi juo alak kan kadang baen ma horja na godang songoni kan baru i mangharapkon balik modal nai kan alana sumbangan sumban-sumbangan sumbangan sian halak i kan tai ima masalah mai molo jau molo jau ma sederha adatna tartutup adatna i tartutup sude sian agomo sian adat tar tutup sude tar lalui sude ido na ideal na inda na inda baen horja na godang godang tu tai horja adat ma songonido.